Ana kujan ñió kinen kuvandó kudí va'a xhindó, ditá tíkiña'a ma cheneininró ho o o machené ininró ché kú ñanitanró chekú, hun takudanró ta kudinró tá nruria takudí ñió vaxhiá kuyú iin nité <hesitation> nindó nrekuení, <hesitation> nayet, ón cheneinindó já cheneinindó che <hesitation> ndó chekutandó kudinró nriá.